Tiyasqaypika ñishutan chirin, qasapis qasan, chikchipis chikchin, wayrapis wayran, parapis paran, rit'ipis rit'in hina, allin p'istusqa purinayki mana hinaka chirimusunki chaymantataq manan allinchu kanki.

Llaqtaypiqa hampina wasiña kan, anchaypiña unquqkunaqa yanapachikunku ima sasachakuyta tarinku hinapas, chaypiqa unquq warmikunata qhawanku unquq kapusqanmanta unqukunankama.

Llaqtaypi imaymana llimphiyuq paquchakuna kan, yana, yuraq, ch'umpi, uqi ima. Paquchaqa kanmanmi Suri utaq Wakayu; paqucha huch'uylla kaqtin aswan munay.

Manan allintachu yuyarini hatunmamataytaykunamanta, paykunaqa wañukapunku manaraq karkanichu hina. Isidora hatun mamayllatam riqsirqani, paywan tiyarqayku iskay wata pacha paypaq munay asiynin karqan, qhawawaqtintaq asikurqanmi qhawanapi askhata qhawarikusqayrayku. Hatun mamayqa iskay waranqa chunka qanchisniyuq watapi wañukapun.

Nuqa askha t'ikakunata riqsini, ichaqa sutinkuta mana allintachu yuyani, chaykuna kanman: Muña, q'illu t'ika, panti panti, llama llama, ch'iri ch'iri. Chay t'ikaq sutikunata allinta yuyani.

"Wawallaraq kaqtiy ch'aska yana ñawiyuq karqani chuqchaypis yana karkan hinallatakmi huchuy kaspa sutiy karqan ""panacha"" kunanqa ipaylla chayhinata niwan, chaykunallata kunankamaqa yuyayniypi waqaychani. Qunqasharqani! irqi kaspaqa ñishutaq rimaq kani, kunankama wakinqa ninku."

Llaqtaypaq sutinqa Nuñoa, paqucha Surirayku riqsisqa, chaymantapis rumi chakan kan, iñina wasinpis rumimanta ruwaska, sapa wata tusuqkuna mauk'a llaqtapi llallinakunku inti raymi rayku, takiqkunapis kallantaq, imaymana ruway kan llaqtaypiqa.